أول شي أغسل الأرز تحت الماء الباردة عشان تشيل النشا الزايدة، ثاني شي حطي الأرز المغسول في قدر وضيف له ماء، عادة لكل كوب أرز حطي كوب معي، وبعدين حط رشة ملح عشان يعطي نكهة ،وإذا بتحب الأرز طري ضيف شوية زيت او زبدة. خلي القدرة على نار عالية لحد ما يبدأ الماء يغلي، بعدين خلي الرز يطبخ حوالي خمسة عشر لعشرين دقيقة بعد ما يخلص خليه مغطي.